Ampani mɨ mɨn yimai ma wombotuma kure aka ɗe kure mongo ashi mongo dɨɗigiling la gangla gɨn gati ka yambe kurei, ka lab woi kuma worom ka ɗingɨmai gɨn worom gɨn garak lwa lwa ka patimai koi taras. Ka yambe kumat wongo ka luni gɨn mowo la liɓe kai tiɓe koi tip, kai gɨre lo ɗila kai pare arai laki kai janghai jak. Ka twi mongo kai gɨre woi kumarri me kai luro gwa, aka ta toro, kai ta wai mowo kai wi kumari da kaita bo lau ategwa kai do luni shi tumai, bo maleni twi kumariyi saanang ɗɨm mɨn mɨra kumari ɗɨm kurei shimi shi koi boi sosai atai apono. Apono woi kureu ai, apono woi kureu aponoi shimi aka armai wun mitimai bikala aka ɓalmai ai gogɨre bikalai me ana kare apono am do armai kɨ garɓang aa kula nene ana ta la kula ana ta kape apono ta wun kapɨmai aa me gati am kape gati am kape moɗo am gaye bo modo sannang wun ta gaye bo gati, sannang wun ta gaye bo toro. Kai kape moɗoi sannan kai do kape gatii ka ma la toro ka ta kape kure to shimi ɗuwa ɗuwa shimi wutau mamu. bo lokoshimi aka taɗe bur kure oo kai mama ka taɗe bur moɗo kai tale kai ta bo bur modo ka mama ka ta la kure ka ta ka dape woi, abunnang la bur kure a yeni tere kunung kai ta pere modo ka dɨrmai, ayeni tere parau ma ka ta pere gati ka dirmai woi kiim yiktu woi kiim yikɨ aka twi apo aka twi woi moɗoi har moi woi har gati an doma kengkeng woi ka teghla moɨeiyin, har kɨ basha aka laɗe kure mamai akuye komidakomi moɗoi nini gati nini, shini aka tunai kai kang karei mani shosho shoshei shi yiwo ampani, wo ɓale aa me jal dɨbɨram, mh mh aronou shini an yino ampaniu wun tumai bam dei kawoi shi kɨpre mɨni me ɓanje ɓala ma kiim ɓanje kime wu apre la ɗilawui woi apono shi yima kɨlang kɨlang bo bam mɨu takai aponoi woi kurei shini wombotuma manu dumbo duwa shini wombotuma modo mamu gɨn gati, gati an yima kɨlakɨlan modo ɗɨm an yima kɨlakɨlan mɨn rumma boki Sannan mɨn do wai kure ɗɨm kurei me ka duedumma shi auki oo moɗoi ma ka dupdumma kai ki toro mani ka namai toro burodok ka namai, gati ɗɨm boka ɓale aka ye woi waarasha mani kaye wawasha mani kai tumai me ɓiya ɓanje ɓiya ɗou kindini duwa arha ka do dire liɓe mmai ka do ye dam woi wawasha mamai aka namai woi ɓala suga yikɨu, daga kɨshi mi mɨn yimai kanjen kure banje ai kure shimi gaan, apono woi shi gaanɨu ai da ɓanje mondin man nini woi shi twi aponou shi twi kare kure, to apono mɨ aka tumai ɗɨmma wani a yiwou ka twi ɓanje ɓanje ma kai kang kiim ɓanje kure aka tumai ana ka gɨryi kai duɓdumma kai na aka al ko gwaine koro moot mɨrii mɨrii mɨrii oh woi moot ma kure. To me ɓanje kime ambo mɨ ɓan je an yini gɨn kureu, wun laɓ apono wun lab shinkapa, wun lab supageti wun lab yiclimon yidimon mɨndei anya mɨnimi anya ta ka yinge ɗa ta ama anii an yima ki pɨla dei woidem koro moi ɗuwa ɗuwa kɨma mɨn ye woi yi shimin, bo ambo mɨ ɓanje an yiniu, ɓanje bɨlamu yambe kumat kure a ɓale auyini gɨn kureiyiu wu ɓale jung kumarii to hi to ɗuwa ɗu wa ambo mamu wu ɓarɨwu gɨn mɗndai wu ɓarɨwu gɨn kure to aponoi ɓanje woi shi kɨrkoiyin ka yukuroko kalla au dwalɨma Wunduwoi a deyiwo kalla adwale ka dwa loko, to ɓanje kime amu wai kurei me aa ha shei godiya mondin muu an gɨm daɓa jik gɨnm kure boki, har aku pode basha gɨn kare kure mamai ka ɗemai woi ɓala ma shupa yikɨu, ɗemai kɨshimi yambɨmai goɗɨnjong. Ka wa shurwo mamai kaya ɗinga shurwo mamai ka ɗira ka pina ka ya kumar mamai ka tumai godɨnjong ɗe ɗɨm kɨma ka ma bo dumbo kɨma, ka mane dingɨmai kɨma ka mane dɨrmai, tuwa kɨma ka mana kɨma ka wane dingɨmai kai jɨrmai, kaji mɨndei ɗou wom laki me ɗeno ɗeno mɨ duwa woi mɨte denou daga deno kalla lakula kara ma arma, deno kwamii ma kara ma tuma, woi ɓale aa kai mɨte ɗeno bɨla ka pate la wunduwoiyim ka wai ma deidei mongo, ka wai lo dengha ɗumoi kai alle lo ɗeno mongo laki oh ɗenokwami ɗɨm bo woi ɗenokwami ɗɨm kalla koro ma tuma woi dɨm am lab kamo yikɨu. Kurei takai gɨn modo gɨn gati shimi, wombotuma mamu, woi wombotuma mamu nini danghu, ɓanje ɓanje kenan mɨn wa woi aponoi am yambe kumat ambo ambo au yini gɨn aponou au yini gɨn kureu to am bɨn bo kure mamu to. Ɗeɗe ai woina lapiyau, ɗeɗe ai ngwa bɨrɨmwo pɨrma, ai ɗeɗe arwo pɨrma, ai lagongowo, ai yerewo ai ɗɨngha ɗɨngha to dai goko ma tumai tang, daddawa mɨnye daddawa, daddawa, kurje, daddawa muryo, daddawa woi dangɨlang miɔn tumai, burodok ɗɨm muum shi lona aka bɨndu amma kare lwa- lwa, aka ta bo tɨle lwa- lwa ka domanu ka daure ara mamai yiki, ɓwa kurje mamai ɓwal garak mamai, ɓwal dana mamai shini ara mamu kanakuru, ka labjang ka lab nashi, shimi ara mamu ma dede ra, woi wunduwoi nini dang aka yimai yiu, shimi ara mamu woi wunduwoi nini ɗang an yimaiyiu, karjei ma ɗɨm boshi ɓwal kurjei aka ɓwalmai shosheiru oh garayi ɗɨm boko wai garwa shurwo, shiji ɓwalmai dumoi dumoi ɗumoi oh woi ɗɨm garwa ɗɨm shiwai lɨɓɨt shiji yimai ɗumoi ɗumoi ɗumoi shimi wombetuma manu, amboi me ɓanje wuɓale wawu yiniu, an yini gɨn kure, an yini gɨn gatiu, au yini gɨn moɗou ɓanje wun ye woi mutuwa ma junti, kai yokɨmai la gwa kai ta markɨɗɨmai, kai shulmai bɨla yeni don shi, ashi, ta ɗuwa wun shimiru, woi wunduwoi yikɨu, womamu kare kurei me takai, yambe men mawu, kamai ka ye men shirak mamai, komai raap ka gɨn miyowo, gangɨre baye men shirak. Ana gangɨre duworo ɗɨm ba ɗɨm kɨshimi, she angngha ko bumbuno she ɗe buni, she woi she ɗe buni she ta tɨrghmai boye bonko raap kunung she yambɨmai por neetni ata ɗuko sharap ata dushe gombi mondo, bo dushe gombi mondo shi humai da, por mamai kai dapɨmai kanamai koro komokamai dong mɨna ka gɨn miyowo gɨn mowo ka sheshire gɨma puro, goro rumpa, ka shulwomamai ka namai, yeni bomni kai depe apomai dou apowu, nai makopshi mani, me ɗɨm nai apowo kanyan ɗɨm, iha do namai, ka shulmai ka namai, de dɨm duworo ba kɨshimi she yimai ɗɨm woi ɓala ma gonghi ma woi jikɨu mamu kare gongho ma wutau, ata ta bo shoɓi gangɨre duworo ba tato bo shoɓi, de ata yilwa bumbuno sheta bo shoɓi, duworo ba ali kai a de puwa ɗe bumbuno ata ta bo de puwa ata patɨmai shimi gongho manru dera Woi kano gongho mɨ ɓanje men gongho ma miya dera wutau woi ta namalɨm yikɨu woi ta dɨngha ɗɨnghau, woi komei, kare wutak ma woi wutau mamu dei wutan mamu ma dedera, duwowo atato bo shobi kai aka ta bo shoɓi, duwowa a tatobo kade puwa kaima aka kaɗe tawa, duwowa anje me shirak kai ma akaye men shirak, mɨndei wom laki mami woi bikɨmani kare kumat gaani woi lokoshi ma papara rau liɓe muni raap aka ta gaani, ka yambe ɗeɗel ka tako ni yiki, an tumai, woi ɓala ɓala yi kɨuta me ɓanje ai dɨmta yi na nalɨm, bo woi kat taka yi na malɨm wako wulau, bo woi kaiya kɨshimi woi wula mongo an tamau, to ɓanje jamani me jaman mɨ pɨrma woi jaman yiki dɨmɨu, jaman a jaɓeni banda bɨlamu ye kare hakuri am yimai ɗɨngha, duniya me dei gɨn hakuri, bomɨn ya hakurin wani yiman shimi womboruma mɨ mɨn tumai kure takai a deni bishimilla.